Karazagna fanaka ndraiky zegny misy regny seza salon regny, de misy latabatra matetika finagnana na fianaragna, de sezy na tabouret, de misy etagera le asigna lamba regny armoira asigna lamba daholy de bahut koa.